Naha ohatsy zane zaho rry zane ty sisane tavela ambony tane eto mitodiky ame Andriananahary zane raho mivavake, mivavaky ame satria, satria tsy misy afaky mireheky ty eo, tsy misy afake manao debà ty eo, tsisy olo irana, tsisy longo, tsisy ra, tsisy reny, defa Ndranahary namelony ahy io zane ty ray aman-dreniko, i ka zane ty namako laha i te ho rehafako.